Fillar bir nechta o'ziga xos xususiyatlarga ega ajoyib mavjudoodlardir. Fillar o'zlarining yuqori zakovati va urakkab muammolarni hal qilish qobiliyatlari bilan mavjud. Ular odatda eng keksa va eng katta urg'ochi tomondan boshqariladigan matriarxal podalarda yashaydilar. Bu podalar qarindosh urg'ochi va ularning bolalaridan iborat bo'lib kuchli ijtimoiy aloqalarni hosil qiladi. Fillar uzoq masofani bosib o'tishlari mumkin bo'lgan, karnaylar, shovqinlar va past chastotali tovushlar ya'ni infra tovush kabi keng qamrovli tovushlar yordamida muloqot qilishadi. Shuningdek ular tana tili va teginish aloqasidan ham foydalanadilar.